Koyde kangaroo to lesdi Australia e wallita ɗi, gan ɗi ndogga ɗi kisa, Arande koyde ɗe e mballita ɗi ɗi mbaawa ɗi pitta, ɗi daɓon koyde ɗe e mballita ɗi ɗi mbaawa ɗi lata, ɗi lata goɗɗo to raɓɓitii nawnuki ɗi. Ndeen mbo koyde ɗe e mballita ɗi ɗi ndogga harɗi kewtina kilomitaaji cappande jego (sixty kilometers).